Mampiavaky sôvaly amy an̈y na ampôndra àby in̈y, vônaloan̈y alôha sevaly matanjaka, <hesitation> avy eo mandeha mare oe fa ny apôndra tsy mavita mandeha malaky irô mandeha môramôra fo, fa ny apôndra mahavita mitôndra entan̈a maromaro mavesatra, de eo ko kolerandreo, eo habeazandreo ndraiky hi- <hesitation> fôrsandreo zen̈y tsy mitovy, avy eo rapidite andreo e!